Nanga aine, nanga aine manit neiran mikuna wan nangako, ueban, ueban era ai, era tamam mangu tan. Mangutan tanan ne, borip oit ne dovinotom isop panoit era, mangu tan nene noven maraua aputoi o amai mara isop, isop panoit maraua. Nene pam sunan taronem, taran taran taran taran noanoa, apan taran nem da kopakai bira noven. Kakat tanapau mara, mara bira pam mara taronem. Mara taronem dop a naminemda tunat suna pum nimu noven, <hesitation> suna pum nimu noven mara-m. Dika repai re nimu noven. Nimu nanoa avip punoveram, mone noven mara isop panoit mara, ne mone noven. Mone pam kaka toi bira pam kopi nip panoi eram, nin mara isop panoit mara. Ision nanoa, mangu tapai ruain. Nene noven, nene pam, sunapam suna pam suna pam uruain kopin doven. Avi pan kapunovere kopini noven da, mara. Davinoton ne isop pan nimu a maran. Uamsin tan dakaput koipu noveram pakurumat nene-nene novera, era tan nemian <hesitation> nene pam sunan tarounem. Pakuru mat oam, manap era-era omait erai pakurumat erai, era era kapu noveraim, uruain mone noven maranin mara, ninmara manepam, <noise> mara uruain sunoven. Os tanai pura panimit era os tanai, daka punovera pakurumat ueban mone sunoven, ostanai pura panomiot era ostanai. Uamsin tan pakurumat niop pam orat era ninda tapi nemdae mam urain tarounem. Mam tara pam, nampam marauen i sunoven. Sop pam, sop pam, strait tampura purapam nimoa nem, omain tan kaviopum, suna pum, nimunuen, era muitam, manit nou. Koina tai, koina tan usa. Koinat eram mangutan ai, mangutan ni nini panoit ne, nene pam sunan taraupu tarapu nemit, mara amai mara aveu pep ai ukan nem mera ukapam mara trunem. Matsunan ouveram <hesitation> mapan isuan ne, tap moni noven nin maram isop panoit maran ne. Eram muit no kuro, kuro ai, kuro tanda davinotom isop pan nimpanoit ne, mara isunoa noa avipu novera, manit ena tara panamit ne, mara avipu novera. Nakorun eran opain ne karinoven era marat mapu nimuandan isop panoit mara. Mara tanai, omain tan tepen kikinin mara mara nin isop panoit mara. E eram oit, Eram oit no. Ourat nouno, urat tan osa, urat eraim, ourat era manaket ai, manaket naseine topanemit ne, keripan-keripan tounem era oiran tam mine omine tan era tan ne keripum urain oupum mopanopoit. Matam ma dioparei akanusa, avere pai tan marikop patoi misin, aine eram unurain mikuna puran naako, era nanga kera manit era i aus kopop parait era. Era nonouat ne mikuna puran nangako, nanga'i, nanga pan dok parait nanga era omait era manit pait era rapan dop paroit na. Era denga pan dok pait'ne niapun ameram, nou pep kakara pairan manip poimit oira era tan pandup parait. Nanga tan ostan matau tan nimparoit tutou parait, no. No tan no, omain tan-omain <hesitation> omain tan mani poimaeit era tan nanoa mosi papuraiet. Eran tan manit kaperaut tan kapua nuan, evatop mini'ai kaperau uamsa'i aparipa makasinia upanopit ne <hesitation> kaperau era. Manap tan nanga tan os tan nim parait. Evan-evan purapam da pep nanga pan dopiraun nanga na, nanga oit daka rake iam, esai dopitau eram, nanga tan apan, mangi nip parait na. Uamsin oit daka rake pai'emit, nanga nata topiap parait ne, era dokouom pep ne, osa tan pura parait ne. O tan o, o tan mani tuan tan osa, o tan omain tanai manit koporio o kakara pairanda manit, eran tan apan tan dukemari parait. Oit tuto pam, omain toto nerain kaperau tanat toan ne mani pan, mani panda, tauto pan, apan matau-matau ne. <hesitation> Eva top ai, mine ok o nimpupe nu'ai nanga pan avere pan mani era taim na no-no-no-no nimpu peai no, e osne ne nanga omain tara toto nan asap parait. Oit tan matau tan nimparaiet tan, aine tan a marekop pa taim sinero meram tutou tan pruouten, ou apaun nuai dovipan apaun avere pan tapon. Evatop avere pan niapun amai oiran tutun, daumareini nimpuieroit. Os tan osa tan nanga kera manit era os tuna parai, marekop patei osau amisin. Aine <noise> eram uraim era mikuna pura noa no, mani noa pat era. Anit no kokore, kokori ai, kokore amaria terei. Era tan, era tan oiret dake, niakot, niakon da puronem. Manaket erai, manaket pipai avere makasi ne mani poua nemne, kout uanem. Manap niakon dai, nioven dera era amariat eran, nin noven e osan kateran taveo manip pasoit orotan manip pam tan. Manaket era rokaut o poremit e, ainiet manit eran ruain mikuna wan nauoko manit no kakau ai, kakau no, kakau tan avere pat tan nanu,e. Evatop avere pat nia punam ai? <hesitation> tsunat tan, oit tan. Tsunat oi ai nimpu mai omait tamaga pandai nin poke ne ouonem, era oiran tama kapai ran tokoimda, nin ouonem ram e-eva top era tan mata nimpa noit ne. Tsugunat oi, tsunat omainim tan omainim mani monoven ma. Niamai okapun era pep ne monoven da, sunat tan da, os pai tan nimpanoit ne. Era ne nanga oit para paret nuinu kakaun moino ni parait namui no oiran dake e noi pairan tan. Matan mou tauaparai'a, ainiet eram urain era mani tan danga tauaran. Moino ane kotai, aine i nimpairan moino e, moino orem tan manip paitan no, tan avere nimpait ai torere-torere nimu avenda deuma tutupun nimu aven. Evat pep era karipam nimu aven utan omain nom, aine pan kosingare pau oira koporira. Eran ai kau oupa nai nia ine amariat ai biokopot nia, avere makasi kekepam niakon koion nam. Nanga oit tuto parait, tutou parait ne niakon avere pan namian nai sunat, sunai tapo karium neko maran. Apan ouasin ouasin dueu manasi no, osin tanai tsubu nai tapun ne kariun, maran ne avai oupam touarip pam. Oinan tan tauaraun tan oit daka rake nanga, nanga aine tan kauopan nangako tutou burei. Omait borit nanga kera doko toni roit ne, e aine tan dasivari tan nimuan tan daka oupan tan tutou purapaum nanga. Manap oin ne avere pan tauara san umara, san umda oit tan purom puroim niatan oirat tan era utun nania. Era dovepan kain erai, era-era-era ne utun, manap oinda tan mani tuan kana moko tuan nimuan nan nia, oin tan. Nian tan manip pai nimu aven da. Oro tan mani pai, nimu aven ma kaup-kaupau madoi niakot tan avere pan tan taroim e. Nauas ne tutou paret, ainit nanga-nanga morokotop pun, manit era urain mikuna puran nia pan. Manit nuain kaketat nunom, kaketat ai ana tutut tepin purapau omit e era rai kaketat eran. Era evatop, tuton ninda nesin darai kakara pat'ai, ausi ne akan, oiram akan nin amat eranos pura ounim mait danga tan. Eva top era'i oposipai sapu keket ne oposipai tapo, oposipai keket eran. Manap tan, tutoup apando parait era oit tan aini pep tan ostan tarai tan nimparait ne, e manit tan no kaketat toun mau pirapum ai nanga aine. Urupit nua neia mikuna wan na urupit, urupit era'i tsunat puran ai, Eva tara emaun noit parem dikar-dikarenko pat ne tara panemit. Tara pam-tara pam-tara pam-tara pam na mionem, nam pam. Para sunat puron nem, sunat ai, diot taim makasi puranoim mara oiran apan dipop pam ugoi mara, uronem mara kateran. Amariat kauapam kateran dam purandan, purapo sunoit. Purapom, purapam-purapam-purapam-purapam, tapu noven nan niakon tan kopinepam tam mara tan, isoan pokian era isop pan nimu aven da maran nimun-nimun-nimun-nimun pitoven madoi. Bitu pam tan noudan amarit tanai, omait kapkap pum-kapkap pum sunan kavepun ongo nem era kopaitotoi ne nop nom panemit ne tsunan. Onoupam maradan <hesitation> isionan, isuna pum ne mara nemu ovenda, kauapan dam. E maua, nimun nanoua era pakopam, kakai tere pakop, pakonovera managet pako pam kakai tara era tan e usa mani panoi pau noven madoi, e. Mana tan dopo paraeit aineit, manit no <noise> <hesitation> morikat ae, morikat nuai muni ai nia tepen da, tepen da manit eran dangap, danga pan oupit ne. Ne danga pam ai, danga pan oupit era tepen tapun da manit eram deumat era. Uamsin tan, dukoit tan purapam mara toupen, tapap kari kari pam-kari kari pam ne, suna tapet e wamsin tan manit nuan bebaton nenam manit era teitei pam-teitei pam bebaton taupam mauain tokoitoit debat erat tauapam, bere bere pan nimum mam. Biribiri pam-biribiri pam minu novera, bebat era pakopam, ne tsunan. E sanim, manit era marikat. Marikat tan nanga dan tan, manit, manit tuan tan mangi nip parait ne. Matau tan itokoitan, kari-kari purannem mangi nip parait, e ostan osagan dopareait. Aine <noise> manit noan, mikuna uan noan, manit no itot. Itot era i, itot era manit era takan era. Avere makasi mani pan ni ne? Koutunin avere makasi, autun ira pau noven, <noise> pau pam era ninda manit sunat beau nnem, beau ni eram maua tamarakoi ne mun, ne mun, ne num, ne mun, ne mun o minom tara bourake, <noise> osa nimuan <noise> pam. Mava mani nouveram toko pam ai, era tan totokoiton tan toupam tan. Mani pan inat, tokoi tan biribiri pam-biribiri pam. Biribiri pam-biribiri pam ame nono vera tan, dikari kari pam o. Uamsin tan, mani deran deropam ninda kakaret e, kakaret ne. <noise> Mani pam deropam ne, sunau e ainemit nou manit nuan urain mikuna raun nu daratuit napan oupin nu kakara prai kakara pairan da daratit. E daratit era i, daratit mini oit dana pan oupit ne, poki ain oupitat taran. Oupitat tarapam, tekanin. Tekapam, pakopam bokorinian, koripam-koripam-koripam mauvera darandit era'i o manit tan topinin na eraken tuanu. Tope pam maua manit era opirat era'i pitop panen mara, pitop pam maua tokoitoi tauarip pipan, tokoit puranoin ma. Purapam-purapam-purapam-purapam waminu noven duai kakat dakasi pun era, uait tokoit era sese nin. Sese nira mat tamara konien mam, tamarako dikidiki a tamarako pam maua deronin, deropam, tokapam ne sunan. Suna pam tan esuan tan, osan irai daratit era'i apan doku apan dua dike repai nimut ne, komatoi. Sunaura, tapkapot ne e osan, ostan osa mikuna parait, darat danga poimit osan ainit evan doavi doiat no mikuna uan nanga doiat. Doiat tan avere pat tan doiat era'i averi makasi mani pan ira'i era tan omain tepen nan tan ne taumap pin'no. Outan kapera uan, o-o evan tan no omait tan manip pura pan oupait era, omait tepen nan manit ne doiat era. Era doiat <noise> nene oit ne mani pan oupit, oki'ai uke upam oupanin no, oupa pam manit. Manit era dengan oinda nesit ai, nesin nesit ne dera mani pan, dengan. Dengan eram, mava bitbit bitutu wam a, manit a kipan koporio betato pam, tou pam doiat urain konikoni'a, konikoni pam, konikoni pam, konikoni pam, konikoni pam. Avere makasi rau oira na teipaim konian maua, mau wain oiran urain a teipai sita pan tsipam makap nou eran nirang oupam. Aus danga mangi nip pan danga nin, os manit oi tuan, mangi nip pam. Tou a ninda bebatoan, tepen tanda manit eran poro poimit osan, doiat purapoimit osa e. Tependa tepen manit eran pura poimit ne. Era man pura poimit, era tan ai, era tan omain tutu nan mani pan ne doiat era e, matan mangakan osan era. Osau amisin, ainit nanga mani toan urain mikuna uan, nanga uan. Manit no sunat pura panopit osa i, sunan wok esop papiot erat sunat. Sunat mini koi, mini koit pura panopit ne, oire tera sunat puranai era tan omait tan, kaperaut poke manipu anem ne? Pok kaperaut era'i mani pam epip pam touanem, toupam mava, manit urain era eman koporio. Mani pauanem toko tounem, toko toupam avepau omain totoun avepam tokoto noveram torere pi'an. Torere pipam, ororo pam rorot toupam aukai evat rorot toupam, mani kapu novera. Era tan isuan perabat wamsin oiran pirauan oupan mangi nip pait matau tan isop pan. E ostan usa os douvarain manit eran, eran oubat mikuna, sunat. Ainit eram noin orain mikuna puran nanga ko manit no uan, nangakoi mangi nip parait era tapum. Nanga i okorip e, nanga kero okori e mangi nip parait era. Nanga manit no uan okori, mani pan no ne? Nimparait, manip io soka no ai, e. Evat pep i omai pep, kauai pep torerai, e nanga avere pai okori ron namai numa koip toni, torira uan. Nanga avere pai okori raun a, amai amai torira okori raun na oiran tatain uan apari uruain oin, wamsin tan bari bari pam tan <hesitation> kaakon denga pait ne, okori parait, ne. Manap tan, nanga tan era tan mangi nip parait, evan-evan kain pep era touni torirai nanga, apam mangi ni raun nanga. A torira tan, manit uan toka uan torira tan, kekeren tan nanga kera manit era. Okori eme itap okori parait nangako, osan nat taapai makasi e osan era, osa wamisin. Ainet, manit no bebat ai, bebat era'i bebat oupat kakat'ai. Kakatore moregu pato ne, nanga tan era nova topia mangi nip parait ne, moai niva kakar pairandan e eran tan osap parait noan, nanga tan bibat tanat mangi nip panam ne kakar topian. Eva top ai, era koposi pat'ne era kakar era, apan no kakara pairandera ketai'i. Avere pai tavon i ta noven, era kakat era diop pura mara ra mara nimpunerait. Oit tan ma rioro oit tan, namai nen. Era nem nanga bibat era ain, bibat nanga mangi nip parait ne, sipiet mikuna wan. Sipiet era kaavai ran ariki panoit, natoi ran orosan ne nim pum ukan nem, osa ngera. Mando parait isinirumaran ma marako putan misin, suntan sunai marako puam uruain manit, mani pan ten oua ten e. Osan era ro parait ainit nanga era uruain manit toan tauara nauo, manit noai. Manit tan na no, ai eva uruain nano omaup pure tuto pep e, manit no. Manit nawan megunauan na ko, sipian na i, sipian tandai. Nanga tan man ta mangi nip paraiaet ne sipian de, spian te era tan ukaninde erau posipat ne? Kawaira kawaina kapotne, i-i apan noit eran, kakatoi toka pura pum i rait kaverapau irai, kaverapau nim. E apan na toi erem, okapanemit era. Ostan matowakan manip tou ne? Ka natoiren ne okapa namio. e. Sipia tandai nindatan mani taraim tan spuit tanda oiran tan komit tan mangi nip pait ne mani era, e. Era muit no manit nove enit no, manit noveno noanoat mikuna pura no. Ok, urumut noa, urumaut raen era tan kasipitan e, kasipateram aus pep kovenovenda aira biropainobara totonowini, barait toko biait toko biait toko nim barait nanga na, e. Eran ni mangi nip panao sa da mani tunai, apana mabiru sot e panama abirus, abuuru pura panemit, eran e mangi nip paraet ne. Manit noit, manit noi evat nanoa manit tan dapo mo pure. Emao parara kuruai kuru eram koro tan. Aus ne kekene kekenum da oiran komatau nimpevera. Neakot mara boku pam boku pam ni mono wen ma ena oiran ni itapairanuinen, oinia wen. Eram tan niakon mo komatom nunu o nimpa oino-o e os <hesitation> puraven ne, e komatom manap. Komatom bokponem. Mani muna naua tan era tan koma tan beata vira noven, e, eran e avira pana kekepana oitne kuroira. Eran tan nunu kenakena tunuwe no kenakena tunuwei, kenakenat nai sunat nindai. Beai tapupura sut ne, abiotoko puranem mara oiran apan itoko paiet mara. Mara purar ne mera, puran ne mera, amai amai amai o dikidiki panda maninie mo puronem. Manap mara bitupam ai kakait nanda nimpu novera. Takisi tou kannem, takisi tou kopom mara, revan maramara o oupam ongopam. Eran aitnindeis sinisim nem a, <hesitation> era tan ostan mani panoit ne. <noise>